Ny haiko amin’ny biby mpandry amin’ny andra ririny orisa <hesitation> donko ny tain̈a ny haiko. Fôntiny amy tan̈y manitsy an̈y bòka ten̈a misy izy. De amy andra lera andra andra mafana izen̈y irô man̈ano afaka ataon-drô. De le andra ririnina amy zey zen̈y man̈ano mandry fo zen̈y ataon-drô fôtiny sarotro amin-drô izen̈y miain̈a amy andra karà zey.